Mimi ni mwi Maisha yangu kiwai kuishi daesalama, daesalama ninkekaa mtaa wa <hesitation> msichoke magomeni mapipa mtaa wa msichoke niko nikikaa, daesalama kipindi hicho tikuda sisi na hivi sasa ni tofauti kubwa ni tofauti kuu kweli kweli kipindi hicho ne kwa magari ya mwendokasi hakuna ngi <hesitation> mareli naita ngambwa ya sijui SGR hakuna lakini hivi sasa <hesitation> daslama ibadilika sana ibadilika kiasi ambacho kwamba wada hakwaga kwa sita kuwa kutakuishiwa huko siku za nyuma sana maanake kuzunguka muda mzima tena ni hata yani ni hata afadhali utembee nam- nam magari madala dala kuliko kutembea miyunda ni hatari sana kwa muda hivi sasa, tembea siku mwenga mi nnaka kaumwi na mwaga na <hesitation> muhimbili kuja ku kliniki yakwe ni mwanangu nae kigayi chakwe basi atega atembuka mbuka mwi madaraja wazunguka wee <hesitation> kwenda tazunguka na nolonda ndo mwendo hivyo tataita hivyo Basi mpaka taingia muhimbili kuda teka <hesitation> bwana pata huduma huduma zako ta kutoka mwendo ni huo huo kidogo jumamosi yae tena haya taingia sehemu tutakaa tuta humuiza tapata kidogo soda maana ake tia tangu keo wako nyumbani uipika saa kumi na moja taingia kwenye migahawa tapata soda ta- tanywa hao huno tamwi tamwiziada tamwia tamwia huku na huku basi tatusogeza sogeza saa mpaka kwenye saa kumi na mbili na nusu takutoka nyumbani, kwa hiyo mji wa daslam hivi sasa umebadiika kuna kutembea miuni zamani kukiaa magomeni mpaka buguruni wa myunda hata kigamboni nikaita myunda lakini hivi sasa kudahayo kigamboni nikaita amyunda ku magomeni lakini hivi sasa <hesitation> kudaha kabisa mji kubadiika na mabadiliko makuu sana sio kama kipindi hicho kitekaa kuda kitekukaa kuda madaladala <hesitation> haya yatakekuonekana kuna magayi tange tema hade <laughs> Sema hage ma- malolya hiko hivi Mbao humo ndani mwa kauana kama mgahawa mo kuana huku na huku lakini hivi sasa <hesitation> hakuna vitu hivi Mwendani kwa raha tu raha tu mpaka huku itako magai tu hovyo hovyo, basi ni mezi ambao nikukaa huko lakini kwa sasa taita kwa wana tu nakuya lakini kuna mabadiliko makuu sana kwa kwei mji wa dar- es- saalam umebadilika sana viongozi wa gosoa ase mheshimiwa magufuli <hesitation> huyu bwana kaugosoa uda mzima mji umebadilika miji ni mtana halafu napo kaa mimi nyumbani nikukaa hivi sasa pia kishamboka siku mwenga kishamboka ninaubwia ibadilika vibaya mwihando miti mdamwida barabara udaha mtaa nyumba pia nikiigaa maana ake nyumba hao wenye nyumba angu nikiwaitaga hasa nae habadilisha ujenzi ibadilishwa kabisa kijaa kabisa kakumbuka namba tu namba saba <hesitation> nida nyumba nikikaa lakini kivya hivya sasa kwa hiyo mabadiliko ya mji <hesitation> kwa hiyo na mazumba ya watu vya kijengwavyo!! mji ubadilika Nashukuru uongozi wa serikali uda mji wa ubadilisha sana na hada na sokoni ndo maana naona gosolwa sana <laughs> biashara zose Dar- es- salama, Arusha, Mwanza na makao makuu Dodoma tashukuru mizi ibadilika hivi sasa Dodoma kikai kubwa maimwenga tu naho siku nyingi kweli kweli mi- mikoa mingi kitembea tembea tu kwa sababu ya mambo ya michezo michezo lakini mizi ibadilika kwa hivi sasa huku kaya tu hivi sasa kwa kukua tu teite nyumba za mzi wa- za badilishwa nyumba hizi kwa kutengesha muheza hinu, mazumba ya badilika kabisa nyumba za karibia sasa na muheza na ninakiu za karibia lakini wakati huo <hesitation> magereza pane hakuna magereza hakuna sekondari ukitoka hapa pwani mpaka muheza ni pori tupu pori tu lakini hivi sasa <hesitation> nchi tu hii barabara haitisa sia kaitisa kabisa miundi ni wewe kusokea lakini hata miundi haita hanu mpaka muheza Bila ku- kuhitaji gari lakini hivi sasa watu <hesitation> waloea vibaya maboda boda yatendatu <hesitation> yaingia humwinyi maboda boda nao n'tonda boda boda mtu natonda boda boda